ஹாம்பர்கர்களுக்கான இறைச்சி பொதுவாக தரையில் மாட்டிறைச்சியிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது, இது வெட்டப்பட்ட மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட மாட்டிறைச்சியின் வெட்டுகளிலிருந்து வருகிறது. இது எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பது இங்கே. ட்ரிம்மிங் பசுவின் வெவ்வேறு பகுதிகளிலிருந்து (சக், சர்லோயின் அல்லது உருண்டை போன்றவை) இறைச்சி அதிகப்படியான கொழுப்பு மற்றும் தேவையற்ற பிட்களால் வெட்டப்படுகிறது. அரைத்தல். வெட்டப்பட்ட இறைச்சியை ஒரு இயந்திரம் மூலம் சிறிய துண்டுகளாக அரைக்கும். கலவை: சரியான அமைப்பு மற்றும் சுவையைப் பெற சில நேரங்களில் அரைத்த இறைச்சி கொழுப்புடன் கலக்கப்படுகிறது. வடிவமைத்தல். அரைத்த மாட்டிறைச்சி பஜ்ஜிகளாக வடிவமைக்கப்பட்டு, சமையலுக்குத் தயாராக உள்ளது.